دیمن سیارن نوآبادیاتی بناونٕچ اخلاقیات چِھ اکھ پیچیدٕہ موضوع یتھ منز اتھ خلاف تہٕ اتھ خلاف واریاہ دلائل چِھ: ممکنہٕ فٲیدٕ، ممکنہٕ فٲیدٕ خلائی نوآبادیات ہیکہٕ مستقبلک ٹریلین لوکن ہنٛد وجود ہنٛد اجازت دتھ۔ ممکنہٕ خطرٕ، سمٲجی اثرات تہٕ باقی۔